Ja luga jisuja kilangi, jatite shanauri upendo na keeshimiwa, cheboru boratisaule najanini mawazo yane bora heshima, lakini na jaupendo usina maana sana. lakini heshima yarite maana sana jawamire noko urifuma, uko kwatite jahara kusea kwamamdogo kushauriare danimumbo ya doma na chuo harade, ukasoma shule wetakiwa urihumulahara akusee udome, bakitetovi ukaendalea shanauri mambo yako yoyumba mamdogo wotakiwa umweshimu sana.